मोके शर्ट लगान अच्छो लागत हए, काहेकि शर्ट एक दम कम्फर्टेवल होत हए । खास करके मौसम अनुसारको कपडा लगान से बढिया रहत बढिया होत हए और शर्ट काम करन सजिलो और हावा दार होत हए तवहिक मारे काम करन सजिलो महसुस होनके कारण मोके शर्ट बढिया लागत हए । पर कवहि कवहि जिन्स फिर अच्छि होत हए ,जिन्स चिल्लो होत हए मोटो होत हए और जाडो वेला मे कम्फर्टवल होतहए । तवहिक मारे मौसम अनुसार को कपडा लगानसे बढिया होतहए र मय दुने कपडा प्रयोग करत हौ ।